Adze a ɔyɛ serew a <noise> mehu papaapa mehu enye Okala. <noise> Mosuar a muhu n' fo- da a odzi kan a ɔkɔ "stage" na ɔdze tapoli abɔ "tie" na ɔdze "clock" a ɔbɔ ban ho kakraka yi bi abɔ ne nsa ekyir dɛ wɔkye <hesitation> iyi nye adze a ɔyɛ serew a me- me- me- mehu paa a.